च्छतरी का एक सोर्य धरने रहे चे वाकल रहे। कालिक च्छतरी काई खटका वाली रहे। कालिक काई बटन वाली रहे च्छतरी। मां सोर्याने पुथली लाग रहे। उच्छो एक काई इडूंग पलो एक लुखडानो गुटीन जान रहे। तेरे में एक थेली पेरे रहे। अगर ते थेली निकली जाए। आखी च्छतरी भाग जाए। च्छतरी मां सोर्याने पुथली लाग रहे। तेरे थी अइची होते कुझा बी जाई थी। खेलने जाई थी। चेब़ीगे नीने, चेचछतरी काई <hesitation> तीनों हाथें नी धरन पड़े। ये चेचछतरी रहे चे गोने भारी परकारनू रोहे।